Mõsumassin um mõsumõskmisõ massin. Tuu um nigu sääne kast. Panõt sinnäq luugist mõsu sisse. Sis tulõ sinnäq vesi. Mõsupulbrit panõt ka innemb ja sis egät muudu raputas tuud mõssu ja niimuudu saa mõsu puhtas. Ja peräh raputas viil, tege kuivõmbas kah ja sis võtat vällä, om mõsu puhas.